Oné màa bàá bu maa ùgbàanì nyòo ùgùgùnì ká nyo à nami bòoné ɛnɛ́ kɔ ní ánìyà sonìà nélèe úni ɖi oné jɔ̀à <hesitation> ì ɖàá mu ni iku àámi ìí do náa sɔ̀ɖo li nɔ̀lɔ kayi í ná banìi elí maa ù nàáá nɛ yá ù nàáa fè mi ákà ú náa fè mì itíkpolímò àka lèe. úni bule bù nyo maa kàɖi bìà bùú boné liwɛ mámi bàáa hawɛ̀ nyo ínɛ ká úni bìà bù nyo ówo lɔ plémú ówó fínɛ bìà sú ówò tà áɖa àjè, ùŋò màawu nì za káɖì àjè wèe ba ɖà nɔ kuù. àba nɔ̀ɔ ɔnɔ bìà ká ú nàfá nɔ̀ɔ ni elí ɔwɔ nɔ, ú nà fá nɔ̀ɔ ni elí ɔwɔ nɔ ú nàá boné liwɛ kpíìmù à nàá ɖo ákple nélèe sà úni oné màa ba bù màa ùgbàanì nyòo ugúgúnì kà nyo. úni ú ná mla ni ùgbàanì nyòo sú kɔ òó bu bu ílɔ̀lèe sònìà iku lɔ ɔ̀ɖì kása ɔwɔ kínìyilì kpelinìà tìbì ú nàá nɛ bà zá yifá tè abòoné limó abòoné bù go ámi bùú bone bu go ámi bùú boné ú nàá do ɔku ma bà nɔ nikɔ bu há ánìyà màa ú ná nɛ́ɛ́ bù tà bàni iku elíì. ílɔ lèe oné àbù maa ílɔ lèe òbú ɛɖí beni bàni. <hesitation> kása kɔ̀ ba bòoné ká ni uŋo nélèe ù nyo. kɔ̀ ba bòo né kɔ̀ ba tu ánìyà nyo ákà maa ú ná nɛ̀ɛ úni sú oné ábù ulu ínìwà ɛɖi sú ɔ̀kpɛ̀ ɛnɛ̀ maa ùŋonì wèe ògòzè ùŋonì wèe na túsià ú nà zá boné ú nà zá ŋa gbigbigbigbi ɔ̀wɔ̂ nà zá haha ni éènìyà nàáa ùŋò máaké nɔ̀nɔ úni ɖàa nɔ nàáa nù. éè nì yà nàáa nù éè nìyà nàá́nù gàké ú nà zá kíni lɔ kòtè úni zo ìgbè wèe kàɖi èé fe blèeèà káà ú nà nɔ̀ pràɖà ɖàɖà nɔ́ɔ̀ nɔ nàá ŋe ánɔ̀ ku màa úni ɖi ni ù na bòoné úni sú oné àbù lɔ màa ù nyo ulu ulu ulu náàni lɔ úní gèegle so màaké ú màa mì ha ùŋònyo ínɛ̀ lèe nèénù màawu fàà à nàáa dò ákple nélèe sà oné maa nèénù màawu fàà à nàáa dò ákple nélèe sà oné maa úni nàa kɔkɔ ba ŋɔ̀fɛ̀ ká kaɖi à ɖàá mi bòoné elí maa à nà zá ŋɔ̀fɛ̀ <hesitation> úni sú oné àbù ná mla úɖi le wèe le wèeè, ú ná mla kɔ ùŋonì zá bonéè à nàá nányi ɖɛ́ɛ́tè à nàá boné iku ma ná ɖi ɔ̀nani tè à nàá boné ni éènàani à nàá yì ɖè à nàá boné ni éènàani à nàá yiɖè iku lɔ ɖòo nyo ìnùkpo.